Ostrali a lo nɛ ho bwa dɛ ho bwa ma tete ho a la pli grand-il on va le dir komsa ho bwa ma tete <hesitation> ni cururu mibini a we wa'a be cururu um ba pɛntrera ba pɛntrera ma ba diya nɛ ba we sɛ mu yan mibin